Ave, cudiau la pergunta, e...? Pos las estenazas las gastamus pa cuertal las uñas i no dil dandu arañonis paí ala genti, no es? I enas uñas delos pies pos pa no dil hiziendu tomateras alos calcetinis. No sé quandu es que las enventarun, quiciás qu'enantis la genti las alixava conas pieras o derechamenti conas estijeras, que tamién puei sel. Es verdá, chacha, vó a vel quandu es que compusun las estenazas primeras.